Loko mavo izany midika fandresena amin'ny lafiny iray fa midika fahantrana koa amin'ny lafiny iray, <hesitation> zavatra tonga voaloha ato an-tsaiko ah de ny masoandro ah izay mandresy foana satria tsy maintsy iposaka foana ny masoandro ary mazava foana ny fiainana.